إي نعم، الشخصية، السعادة الشخصية مهمة لأنها تجعلك تكون في أفظل حال، لكن في نفس الوقت المساهمة في المجتمع تعطيك إحساس بالمسؤولية والإنجاز، يعني أعتقد إن التوازن بين الإثنين هو الأفضل وهو الأهم.